الحيوانات النشيطة بالليل عندك الخفافيش البتطير في الليل و بتصطاد الحشرات و تاني في البوم بيكون صاحي عشان يصيد الفيران والحيوانات الصغيرة <hesitation> الحيوانات دي بتكون نشيطة عشان تقلل المنافسة مع الحيوانات التانية الشغالة بالنهار ، لكن اغلب الحيوانات المفترسه بتتحرك بالليل و الحيوانات البتاكل النباتات بتعيش بالنهار